एक साधारण ऑमलेट बणोण का वास्ता हम थें सिर्फ और सिर्फ एक अंडा की ही आवश्यकता च। अगर हमारा पास अन्य सामग्री नी च त हम पैन मा तेल डालिक अंडा थें सीधा यिका ऐंच तोड़ीक डाली सकदा फिर यी मा थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और गर्म मसाला मिलेक थें हम ओमलेट थें तैयार करी सकदां।